Por jemplo <hesitation> lan sarten rerakzakꞌ to chit rerakꞌzakꞌə <hesitation> tegguex̱ꞌdayi tasajw rakꞌzak tobisaꞌa orarle lan kasuel riraxguex̱ꞌleyꞌ kuch, xguex̱ꞌ este prem paꞌpꞌ guetoꞌ, wenoꞌ kwanlorayingguebay pues lo sarten ikiyangrə traidiwan pues smasrubuena este kasueli iyu, neguesyo rezowe este drobzdraꞌ, mostrain parlansenk tenquiu draid de moschabrai, pues nítida nimas rowen naꞌ sartenyuꞌ latux̱ar nilatu cualquier kos ikuꞌux̱uꞌnalinbey tiesskix̱ porsertenkiu yixtinties.